أنا أتمنى أن نتكلم اللغة اليابانية خاطر أن أنى معجبة بالثقافة اليابانية من المانجو والانمي <hesitation> حتى للعادات والتقاليد حتى هي يعني <hesitation> وحابة نزور اليابان يوما ما.